<hesitation> Irô, toetrandra amindrô Espaina àby iô zen̈y, <noise> amindrô any zen̈y, koa fa andra ririn̈iny mafana ndreky amindrô an̈y aviô maikimaiky. Koa fa asara ndreky, malen̈y malen̈y be fo latsaka. Aviô aminjay miôvaôva arakaraka tan̈y misy koa zen̈y toetrandra io. Abôka iô mirasa aroe zen̈y a- hafa zen̈y nindrô atsimo, hafa koa nindrô avaratra zen̈y amy- amy resaka toetrandra zen̈y.